Yukiko jae mopeti jembosivae, kuae omeemako yandeve <hesitation> ïaka kuae <hesitation> voriviape, tetaguasu <hesitation> voriviape oime mopeti <hesitation> jenda jokogui guerureta oime ñakitavae oimeviko ipiuvae erei jokuae ipiu vaeko jaema oyepokavi yema moa, moa reta ndie jaema mokua yaguaparaete.. erei, irureta <hesitation> opokomako ogua jokuae <hesitation> ñakitavae mimbareta jou vaera